La mino cafe mainty tiako satria ny cafe mainty sy mapisy arety la ohatsy tegna zao mihina mihina cafe misy ronono cafe mamy misy ronono la agnatiny zay zao la misy diabeta mahavoany misy raha mamy zany la tsy mety amy fahasalama lotsy la aleoko misotro cafe mainty